La wakaxoo' tan u- ukonoksik u- uyum tan utz'ik ujanal uyuk'ul laj jaab' laj jaab' uyuk'ul wakax y tan utz'ikoo' xu'um janal loy y te'lo' tan u tan u este mu